Dun lau el que no mo sos vea dendi la calli porque tapocu no queremus que naidi mos vea assín empeloti o mentris que mos engaripolamus. Peru tamién mos hazin el avíu pa quandu no queremus tanta craridá que nel branu clarea ya mu aína. Desquitandu essu yo la verdá es que las hondeava. A megu me pahi cosa un pocu antiguá; uviendu pressianas pos comu que me sobran tolas cortinas.